Po e kam thanë, e kam pasë ondërr për nji kohë t'gjatë këtë punë po s'kom pasë kurrë guxim me ja nisë seriozisht ksaj pune. Nashta tash osht koha për me, për me e fillu me shkrujt ni libër, se kam shumë ide edhe kom shumë mendime edhe kom përjetu shumë gjana që kisha pasë qef mi nda me tjerët.